Re lokone maso kosa aloha izy, mety tsy mihoatrigne folo, mety <hesitation> efatry na dimy eo, misy zao, misy e minty, misy e gara maso, misy e mangamanga, da <hesitation> magnano akoa zay zany, izay avao zany ny raha, misy zany karazagne masogne sasagny sy de aiko mizaka an'azy, izy da fantanko avao oe misy karazagna loko ankoatran'izay fa sy aiko mizaka anazy hoe ino e lokony.